Fôtsy, mavo, mentso, megna, mahintigny, <hesitation> marron marrogny, <hesitation> gris, <hesitation> manga, a rose, e <hesitation> mavo efa voatognogny take de. <hesitation>